Ny lamboriaka de biby any andranomasina toy ny trondro izy fa izy lehibe kokoa ary <hesitation> anisan'ny mampiavaka azy ny fitiavany milalao amin'ny olona izy tsy mba manaikitra olona fa tena mifandray akaiky amin'ny olona ary mafinaritra ny <hesitation> mpizaha tany ny milalao azy sy ny <hesitation> mahita ny lamboriaka.